Nempo nakula nafika paa ikumbu kumbu ziyonsi ndina ziyo izshiya wanda wane uwa uvyaluwa numwaka wakuviwalu kwa hio ndi tarehe hio yafika yana viya lilwe kwa mfano tarehe tarehe kumi na tano mwezi wa kumi ale- alewanda unona virwe yani ilazima kaji kirishere nanda kidogo pananganda amuna makanala ntibye belio ngili sute indona nanji intoza twaizshe pananganda ali kazalika umazana amandaya ilo namasenda nanda manda yaili kwene mpaka manda ya tatu kusi nandu kuombi kazi inina nange chilindi sherehe kwene ukwene nyuma virwe nene kwasababu kwanza kupelangi kumshukuru Mungu apa kumfikisha pawanda wounona virwe <noise> impita kailivyo kwene kaikwe zana wize wamfiya pandona navirwe yani nkupela kupeiya sana kweli kuli muno kwachino mazana kajibu yani kajitahidi kwa kila hali palangi hate gishena jiichila kasherehe nanda kanono apanganda <noise>